Uni xíko úxi, uni xíko úxí, uni xíko úxí uu, uni xíko úxi uni, uni xíko úxi kuu, uni xíko xíau, uni xíko xíau i, uni xíko xíau uu, uni xíko xíau uni, uni xíko xíau kuu, kuu xíko, kuu xíko i, kuu xíko uu, kuu xíko uni, kuu xíko kuu, kuu xíko íni, kuu xíko úxa, kuu xíko una, kuu xíko úxi, kuu xíko úxi uu, kuu xíko úxi uni, kuu xíko úxi kuu, kuu xíko xíau, kuu xíko xíau i, kuu xíko xíau uu, kuu xíko xíau uni, kuu xíko xíau kuu, kuu xíko xíau uní, ciento i, ciento u, ciento uu, ciento kuu, ciento uni, ciento ínu, i ciento úxa.